Aja xiniyu takaniyu taku xia'a ñaa ya kachintu ntaa yosontu naa ntavi yoo chi takuu kuao chi nuju ini kara kuaya i'i chiia ña'a kachiñu nujuna kaara takuntuu ra ta ña'a, ta ña'a kachiñutua takuu tixia kaa tavintu ntifia inia yoo nina ñiaa kara a taku katuku kaxintu sopaka ra un- yio tuku tixia loo kasu ninaa kaa aja mole kachi tukuntu xi'i tia'a vuaaka ra yio tuku tixia'ara ka chi tana n tifika na tata'a xia kaa taxiaa yiayu vaya xia takuxi siiva, xia tatuxi tia'a ntuxia yaka koo xixintua chi, xixi ninantua kara xiaka, nina yoo miaka xixintu taya takuu kisi ntuchi tukuntun ra xio ninava kisi ntuchi ya chiyo nina ntuchi xia'á kuxintu xii taku kuñu sintiki, leke sintiki ka keje xiara, naa chiyoa kisi yaa xixintu ntuchi u'unra xiasia tukuxi xia'á ñaka koo niaa takuva sabor vua chi yo'o kisia, yo'o kisi ntuchi xia'á ra, yo'o kisi ntuchi tiutiara, a yo'o tu kisinti ntuchi te'e tikontu te'e tukura xio kisi nina kuxintuaka chi nina xixintua kara. A taku kisis ntuxika tukura xia yo'o nina kisirika chiyori, koka chiyorika xiiya ra, tiayu sintiki tukura xio nina kisi chiyo tukura ika chi, taku nanaka ra xia takuxi ntiuxiari xaa si'i tataaka ra xiasi xixiaka ra yaka yo'o nina kisintu xixintu, taku ntikontu tiutia ra yo'o niniva kisii ntikontu tiutia koo taata'aka xii kisi ntiayu sintikika, ntuchi ka kooka chi xa sisira, xia takisiva kara aa yuka kuxi tukuntu ra yo'o ninava kisi yuva ti'i ra, <noise> yo'o nina tuku kisi yuva ya yuva kuchichi <noise> saa kaamintu xia ra, yio ninava kisika ra a ta kuu xi'ika tuku yo'o nina tuku kisia kaa, a ta kuxi tukuntu lesoo tukura xia yoo nina lesori kara nina kuxintu kisi lesoo chi xia si'i xixirika tukura yaka ko'o taata'a ñiantu kachiñuntu mi yo'o ra, aja yuva kini kachi tuku mi yuvasintu chi vichira xixintu yuva kini chi kontukontua nina xia xixi yuvasintu ra, kontukotua kara yuva kini ra yakara kisi iji kua kaa ni ku'u uuvaka ra nikoa ntooa ka chi xa i'inaa kuaka kisi yuva kini naniaka ra chiyo u'u kuakara, ni kisika suvi kisi uuva kua chi i'i chiyo u'un ntaa iniara tantii kana mi yuva chii xia va'a nintuvaa ra saikua chikaantu ixii xiaka ra kisira nteta ixii kisi chi kuuva kisra ntuuvaka. Ika tantii xiaxi tukuntu mii yuva kara tiku vituu tukuaa kisitu, tuvaa tu'u vaaka kee kantuaka takiji niini tukuntu yuva kini chi yoo tuntoo xiaka chi ntaa kunu iku vaxiviaka suu ya xio tikuu kuakara, vaaka takun tii yuva vali chi yoo ntiya, yio tikuva yaka ra xia yo'o ixiji takixa iji sua kixa yio iku kuara ika yaara toova kaa tukuaara xinintu ta kiji kuxintua, a yuva kinika kuxintu ntukuntoo tuku kisintu ra kuxi tukuntu ra xiaka sa'a kachiñuntu mi ñu'untu yoo xia ta ñia'a, ta ñia'a kachintu koo ta ta'a kuxinru chi naa ta ta'aka ra i'i sikitaora koo xiasi xixia a ta kuu ollaka, olla ka'aka ra tachinuu kaa ra taloo xiasi xixiara yaka yoo kisintu kuxintu tamale kaa, yoo kisintu nina kisia kachiñuntu taku sufi kara ta tajantua kisi u'uva ra kaa ku u'uvaka ra ta yia vixi kuara, a kisi ntiko tukuntu tijii tukura xisi u'uva chiyoaka chi ya u'uva uara yaka vaa ta ta'aka xii taku kisi ntuchi tuku ra, aa taya xia'a ra kuvi ta ta'ara yaka vaava kixantu mi yakaa xini ntivantu mi ksintu kachiñuntu, su kisira ta kuu ollaka ra ko'o kachiñuntu olla chi, kuvii kachiñuntu ollaka chi yioya i'ini vaa xiasi ña'a inivaya ko chiyo naa ko'o kuntiaoa tajiira kisika chininuo ntuchi, chininuo ñiaa kuao. Kuaatuo kachiñuao xiaora ko'o ñia'a kayu iniya yak- yaka va'a xixintu mi kisi ñu'untu ñu'u ntavi yoo ra nina tutu tu kachiñuntu xiaa ra vaava ntentu mi ñu'untu yo'o.